في احد الأيام اكتشف طفل باباً بغرفته لم يكن موجودا سابقا قرر انه يبطله ويوم دشه جاف انه اهو يعود حق يده يعني كان يخلي فيه اغراضه القديمة وجذي وقعد الطفل يعني يطوف يعني ويحوم في المكان واتعرف على الأشياء مالت يده واستانس على هالتجربة